Un pantanu pos me vienin tolos qu'ain paquí pa Estremaúra. Peru creu que te refieris alas auguas pantanosas essas que salin enas penículas almericanas. Auguas pandas i estancás, con barru nel suelu. Essu tien el su propiu engranagi natural conas sus prantas i animalis. Peru, comu te digu, paquí tamién les izimus pantanus alas presas, que se gastan pa guardal augua qu'alogu sirvi pos pa regal, pala genti bebel i pa general corrienti. I tamién quitan de barcunás, qu'enantis era siempri un peligru.